<hesitation> Ilay mandeha alôha; tsy dia misy maharatsy azy satrià oh, <hesitation> mahita tany ma-mivôatra kôa dia mahita raha maro; zay zeigny ilay hita fa tsy de oe misy ny mahatsa-maharatsy azy ôh, fa ny mahatsara azy zeigny tena hita mibahan-toera <noise>